Keso reta jeta vi ko oime queso jembosɨ rai va, jembosɨ avë, jembosɨ kavi va jare opa vi oyoavɨ avɨ imea reta oyapo jeta <hesitation> oime ikavi oyapo va queso <hesitation> oime ti ajɨ va, ti ave va, jare ti kavi va jare oime vi ko oyoavɨ avɨ jembosɨ, jembosɨ aji va